ngom kare na ge soka toko marehe bolo ngaramoi ma rehe ge. ngom segure se es toma kalbox madoya la ena jira ua bolo ngone soka toma kolbox madoya es ua ge ena ham.